Ny fomba fanasa-fanasàgna tànagna zaigny i, <hesitation> malaka savo antegna. De isôragna savogno ho zisika ambonimbôly; tsy le eraka felatanana ake fô mbô zisika ambonimbôny koà sôragna savogno, sôragna tsara. Izy magnorigny aminjeo, <noise> rokotigny tsara, rokotigny hosokosohigny tsara be. Rokotigny avadibadika elaela de ahivignivigny tanagna jiaby e, na anatin’angôfo aza mbô sasagno rokorokotigna de zay aminje vita mandokotry izigny kobanigna amy ragno madio. Izy aminje <hesitation> afipîky aminje, atô le ampamegny azy e. tsy firagny amy raha fô to de afipîky i mandrapà izy ho megny.